<hesitation> Españ jooni ko sahetee ɓe ɓuri ñaande. Kamɓee, eɓe ñaama kamɓe duu ko yoori. <hesitation> Ndefuuji maɓɓe ana wayi, jon kaa, hono ndefuuji teddaa sanne. Wanaa hono ndefa ñiiri en faa heewa.